Carapua ko uajaete ikavi kaa rupi jaereta oparaiki esa kua carapua guaju reta ko mbaepoti tata omnopoti kavi tata ñana jokiavekavi ipotiavekavi jokua reko tata ko ikavi hasta yaeuvaera vi ikabi kua